Hìniiìm, wo yèye miɔ̀ŋ aŋ jouŋ jɔ̀ȧ nyaŋ, o o wo nanàŋ miɔ̀ŋ wo, mìŋ kɔ̀à ko gboouŋ noo, mìŋ kɔ̀à ko gboouŋ noo, kà ka kà nyiŋ jaamè, aŋ manàŋ ngèè yaà aŋ jɔ̀àkàiŋ nyɛɛ̀ɛ̀ nyaŋ yaà ko gbooì lɛ, mìŋ kɔ̀à mìŋ gùò nyiìŋ mìŋ nyɛnɛŋ nɛ̀ɛŋ gbiŋ mìŋ tomàŋ, aŋ nyiniàŋ yaȧa aŋ fè ɓɛìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ tòmo nyiŋ nɛ̀ mìŋ kpuumàŋ nyiìŋ, ɗɔɔbà ngèè wo nanàŋ miɔ̀ŋ wo tuù, wo woò wààŋ, ngɔɔ̀ jumàŋ mìŋ naum hiɛ̀ŋ wèè maŋ gè nyiiŋ, soo, dàngè nyinìaŋ nyiiŋ, mìàŋ miŋ fèiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ mìŋ donàŋ nyiŋ kpuumò, mìŋ yaȧ wa hinie aŋ gbiŋ yaȧ gulie nyààŋ ɓɔ̀ mìŋ hnàŋ miŋ nɔ̀ŋ naàŋ kuii. Wo yèye miɔ̀ŋ, aŋ jouŋ wùìya nyȧŋ nyiiŋ, o o aŋ nanȧim nyàŋ nyiiŋ. Soo anyùùŋ dèdaim nyàŋ nyiŋ pɛɛ àŋ yaà ȧŋ yaà kuii yo, ko dìmɛ̀ wii yo mìŋ kɔ̀ȧa, mìŋ kɔ̀ȧa, mìŋ nɔ̀ɔŋ, mìŋ nɔ̀ŋ ɓɛìŋ nɔŋ hinie àŋ manȧŋ wèè ka hnàŋ, yàiŋ gbiŋ è naiŋ mɔɔnɔ̀ŋ, àŋ manaŋ kii mɛ̀, because mìŋ tomàŋ, soo ȧŋ manaŋ kii mɛ̀, mìŋ hnȧŋ ȧŋ nɔ̀ìm ɓà sùà, soo,